أيوهرالفن ممكن يكون له تأثير سلبي علي المجتمع في بعض الأحيان ودا بيظهر في كذا شكل، اولا نشر الرسايل السلبيه بعض الأعمال الفنيه ممكن تنشر افكار او قيم سلبيه زي العنف والكراهية، اتنين تأثيرها علي الأطفال والمراهقين ممكن يكون <hesitation> لو تعرضوا لمحتوي غير مناسب ممكن يكون ده ضار بالنسبه ليهم، تلاته الاحريض علي الانقسام التأثير علي الصحة النفسيه، بعض أنواع الفن خاصة في الفنون اللي بتتناول مواضيع قاسيه او محزنه